A-a poliçia, a-e SS, à l'autoritæ che a l'arriva à mette ordine, à impoñe o seu ordine, à sobaccâ a libertæ. Penso à di scarpoin, magara anche brutti de fanga, che sciaccan tutto quello che incontran. Penso sempre à di òmmi, comme se e dònne no camminessan!